Ny sambo mpisitriky zany da sambo mpisitriky afaky miakatsy na midy amy rano amin'ny alalan'ny fanovany ny lanjany. Mampiasa rafitsy misy fantso koa i io <hesitation> mba hanangonany rano na hanalany ny rano.